Nkuro akɛseɛ a ɔwɔ me mmeaeɛ no, bi ne Kumasi, Sunyani, Oguaa. Afei so nkuro nketewa ɔka ho, bi yɛ Berekum, Wamfie, Wamenafo, Ajumako, Tachiman, Mankessim, Winneba, Asikuma ne Assin Fosu.